Tsôta, eo amy faha tsôta zen̈y tsika, kô tsôta zen̈y an̈aty jerinakà vônaloan̈y zen̈y izy io zen̈y dikan̈y vônaloan̈y amy nakà <hesitation> isa feno kà izy amy lafiny araiky de <hesitation> kô fa mandeha tsiaroeraoe zen̈y de feno kà isa aminany tsisy araiky manimban̈a.